हाथी सामाजिक रुप से जटिल जानवर च हालांकि पारिवारिक समूहों का मामला मा वू कई बार इंसानों ते भी पिछने छोडी दिंदु, हाथी का परिवार मा एक या एक से अधिक व्यस्क मादा और उंका बच्चा होदिन मादा हाथी की भूमिका महत्वपूर्ण होंदी